Menurut ngoji, o kia usia atau nanga umur mane ketika i masi adono atau nyawa nyawa jo temo ulang tahun mane, yang paling i loa wa akana wa <hesitation> peringati manege dengan cara cara yang sesuai de tuntutan agama, misalnya ua wo ronggeng atau wo pesta tapi harus wa akana syukuran, wo baca do'a- do'a salamat atau wo kia wo santuni anak yatim piatu sehingga nanga umur yang wa <hesitation> o kia wa peringati manege bisa, bisa i berkah dan dan bisa ma manfaat demena.